Eyihi sikyilhobire omundu obuthuku byosi eribya inawithe obutseme omwamuthima wiwe. Sikyilhobire ahabwa ebindinebindi ebyaghukathunga omwabuyingo bwaghu kusangwa siwangabya iwabiriferwa omundu waghu, ngabughe indi abye mama waghu kwitsi sungali waghu kwitsi omundu ghosighosi inyabiriholha. Ahu siwangabya ighuwithe obutseme omwamuthima waghu sikyangabya eyihi, <hesitation> ekyo sikyangabya kyiro nakyighuma. Wanginabya ighuwithe ebitsange omwamuthima waghu kusangwa wamathunga ebindu ebibuya embere syaghu. Ngabughe indi wamathunga ngakandu kalebe kahyaka omwabuyingo byaghu, ghukathunga ebitsange. Wamabya isiwathakabana kwitsi ngabughe indi wamabya iwamakesha nzalha, siwangathunga eraha omwamuthima waghu eyihi kandi ebitsange bikasa iwabirithunga ebindu ebiwene okwabuyingo. Kandi wamabya iwamathunga ngebitsitsibu, ngabughe indi ngobulhwere, eriferwa omundu waghu, siwathabana esyasente esyabana baghu bakayasomera okwasuru, siwangabya ighukethunga ebitsange eyihi. So, sikyilhobire eribya obuthuku byosi ighunawithe ebitsange.